Ma o ke kānana ʻana aia nā puka liʻliʻi ma loko o ke kānana No laila ke kau ‘ia kekahi mau ʻano mea a hoʻoluliluli ‘ia ua hiki no ke wae aku i nā ʻāpana nui mai nā ʻāpana liʻiliʻi ʻoiai lawa ka nui o nā puka e ʻae ai ka heleleʻi ʻana o nā ʻāpana liʻiliʻi a mālama i nā ʻāpana nui ma luna